<noise> Pusaay ɗum nut kam, walaa no watta bannda ɗum hamƴa, ɗum hamƴa ɗum, ɗum hamƴa ko ɗum pusata ɗum, ɓana ko kwaraaje to ɗum hamƴi e cemmb, ɗum hamƴa ɗum, sey to ɗum wudditake, ɗum pusi.